ग्रीनहाउसलाई चाही हम एक सजिलो माध्यमले तरकारी उत्पादन गद्या, फलफुल उत्पादन गद्या, अनि खानेकुराहरु उत्पादन गद्या, अन्नवालीहरु उत्पादन गद्या चिजका रुपमा या एक वैज्ञानिक आविस्कारका रुपमा लैझाइसक्दु । यो चाही जसी ठौर हिमाल, पहाड, तराई, गर्मी भया ठौर, जाडो भया ठौर, सब्वै ठौर यो ग्रीन हाउस बनाइवटि चाहि हम तरकारीहरु, अन्नवालीहरु उत्पादन गरिसक्दौँ । ये बनुनाकी लेखा चाहि एक प्लास्टिक भित्र हमले जुनजुन अन्नवाली फलुनलार्यौ उनलाई चाइन्या तापक्रम कति हो, तातो कति चाइन्छ, ठन्डो कति चाइन्छ, सवै हिसाव गरिवटि चाहि हम एक वन्द कोठा बनौनु प्लास्टिकको, जै भित्र चाहि हम एक तापक्रम मापन गरिवटि राख्या हुनु, जैले गर्दा चाहि घाम लागौ, पानी पडौ, जुनसुकै सिजन होइझौ, जसोइ मास चलिझौ तैवेला चाहि हमले चाह्या अन्नवाली, तरकारी, फलफुल उत्पादन गरिसक्दुँ, ग्रीनहाउसले चाही तै अन्सारको काम गरुन्छ ।